Pos d'Argelia te pueu izil que la su gastronomía es bastanti variá porque tien infrugencias bereberis, arabis, francesas i mediterranias... Pallí tienin angunas cosas que ain tamién en otrus paísis del Maghreb; un ponel, el cuscús. O que comin sopas mu energéticas que consumin pal Ramadán possimenti. O que tamién tienin una ducería mu rica, no solu delos sus ducis hechus con amendra,, sémula o los datis, que son cosa corrienti en tolos paísis arabis.